No, nun mi piacissi viaggiari nta lu spaziu. E’ na cosa chi nun m’attira. L’astronauti lu fannu pi fari ricerchi e spissu li guverni di li paisi fannu missioni spaziali pi cumpètiri cu’ li guverni di autri paisi. Ma iu, tutta sta vogghia di fari un viaggiu nta lu spaziu nun l’haiu. Pi mia è megghiu viaggiari e canusciri paisi luntani e autra genti.